أول وظيفة لي كانت مساعد مخرج <hesitation> استمتعت فيها لأني تعلمت كثير من المخرجين <hesitation> وحاولت إني آخذ خلاصة تجاربهم وخلاصة عملهم وآخذ كل <hesitation> فكرة مميزة وكل شي يكون ناجح من هذا الشخص وأنمي موهبتي وأطورها أكثر وأكثر.